م الدول اللي انا حابه اقضي فيها وقت كمان وحاسه انه بجد ان انا هروحها هي لندن بجد حابه اشوف الاجواء هناك واقضي فترة اجازة هناك وكمان م الحاجات اللي انا عايزها اعملها هناك اني احضر ماتش هناك اجواء الماتشات كمان هناك تحفة والتشجيع بيبقى احلى وبجد بتبقى اجواء جميلة جدا والماتش الل انا عايزه اشوفه هناك كمان تشيلسي ضد ليفربول